gott kvöld og velkomin í Kastljós við ætlum að fjalla um varnarmál í kvöld því Nato heldur í næstu viku stærstu heræfingu

sem bandalagið hefur haldið á norðurslóðum síðan tvö þúsund og tvö þetta er vegna aukinna umsvifa Rússa á svæðinu og ógnandi tilburða þeirra undanfarin misseri og Íslendingar fá forsmekkinn af þessari æfingu þegar hermenn bandalagsins ráðast til atlögu í Sandvík á Reykjanesskaga til að endurheimta Ísland úr klóm ónefnds

þá á að hafa hertekið svæðið við höfum fengið til okkar yfirmann sameiginlegs herafla NATO

þetta gott í bili veriði sæl